डेन्मार्कान जायतें वेग वेगळे तोरेकें परबो मोणोइतात। वाट्टी पेत्तोवून आनी जेवण्न करून तिम आपलो एकवट्त। सोमोरोम्बतात जुलेफ्रोकॉस्ट म्हुणेलो क्रिसमस लंच तिम। कर्तात तांतूंख म्हूकेल म्होल्लेार दुक्रमास आनी शीताचें। गोड्शे अस्तां पसकाचो काल सुरू जावचें आदिम कर्न्वाल। कर्तात डेन्मार्काम आजुन लगून लोक सायकलिंचो उजार आपल्या। दिवसां जगांत कर्तात हे जावन असा डेन्मार्काचे तोडे सोमोरोम्ब।